في <noise> أحد الأيام كانت هناك أميرة عثرت على خريطة غامضة مخبأة في مكتبة القلعة كانت الخريطة ملونة، وتظهر أماكن غير مألوفة، وكتبت عليها عبارة "كنز في قلب الغابة"، أميرة اسمها ليلى شعرت بالفظول، وقررت إنها تذهب في مغامرة، أخذت خدمها وخرجوا في رحلة إلى الغابة، أثناء تجولهم واجاههم مخلوقات غريبة، وتحدياتٌ مثيرة، لكن بذكائها وشجاعتها كانت ليلى تحل الألغاز، وتنقذ أصدقاءها.